मोर इअ बणइन अनलाईन इन्टर्नेटवसे सामान किनके डौल त डौले लगलही । ओकरहुसे याको माजा लगलही दोकनवमा जाके सामान लेवेके नाही । दोकनवमा जाके सामान लेबही कस्नुक हसइ ओहवा एपना जम्मा समनावा हेरे पौबाहिनत । कस्नुक बणइ कतेक पैसा परइ बणइ ओकर । डौल बणियकी हैन बणिय समनावा यापन मन लगइ बणइकी हैन लगइ बणइ जम्मा छान ओनके डौलसे हेरहारके तुइ समनावा लेवे पौबाही नाही । अ इअ अनलाईन कस्नुक हसइ इअ कतेक त समनावा दोसर देखोतउ पठोइ खुनिया दोसर देलही गही नाही । अ कतेक पैसा पर्ताउ कहाँके ठ्याकै थाहे फेरी हैने हसइ । अ ओकरमा तोर कस्नुक कस्नुक नकाली सामान सबह देउनकही हैन डहुल हैन डहुल सामान फेरी गहके पठदेलही नाही । एकचोटी त मुइ एपनही फेरी बणही ठगाइली इअ अनलाईनमा । कतौकी सामान मगोले हलही एगुणा तर दोसर समान एलइ नाही । उ समान्आवा हैने एलइ मोर डौले हैने लगलाइ नाही । पैसा भरी मोर ओसही खरच भेलइनत बहुते पैसा लगलाई । अ समान्आव पवइ खुनिय मुइ समाने हैने पौलाही अ मुइ ओसही ठगेलही । हसे मोर उहेसे तहियासे मोर अनलाईन इन्टर्नेटवतेने समान किनके हैन डौल लगलही नाही । उहेसे इअ मोर दोकनावमा समान किनके मन लगलही ।